Bewana nakɘmu karak nan dawa kabe yaganaucin ga ko iri wana ko inye ra kan iri tawankɘ wara na ba adaga nakɘmu karaknan na dlam rama na mi yawa ngizamcin lkun dawa dawake a marmn dan da dan dabe akshike dan daghi aramau gada gawa akshi ɘiga meyo bai to akshi zɘ ga meyo beyaye akshi anchdanai irici akshi danda gubzi darici jigan wun kazgaga shi wunbai gaadaci kazagana miyau akshi kuma a marmaru dan dani irici danda gubzi jigabwun iri wana abeka dlamau miyaci cina mangaci kokucina ya ganaci iri wana kasau he akshiye ancu danda gubzi gada dla munduwakshi da dlamo bai in inharcika dla mo nen akshi ye abarikshi marmari abarikshi sha'awa akashiye danda gubzi <hesitation> akshuke anii irici danban karan na be nen zigan a be gayi shirin dakunu be wara kwasamana na akshu sugu abarani karak ko mamau dakwara jan ba su l'dak gayi na akshi dan danai riganai daramma akshi ancu dan da gubzi dakun rab wara iyu nazga u kasɘngu abara nan na gɘmmu karak kada akshi da zubzikshi l'munduwakshibai amma ri wana ko rakan nebkɘja har akshi danda dlam marmari kɘ intu biwu.